Xuchrina tjexine yala nthat'e ng'e ng'e ya thuthela sar'e sexinu xra este nixi nchi chuba este aja nixi nchi sikithi xraxela yala para thuxra xenthe sethese´e la thantha thanga tsingithi suavithe ngithi runa me pero ana xuchrina thunxruxe nthia thantha xethi thinchi chu thinchi chu ra jan thithinga gusa' thanthaya la nithujina thujinaya suchri chajina <noise> nunaia nge kende thexe ko naxe xeana xru chrii thunthala thasu nree xithi chinchu thingathi xrunui chikisi thantha suruethi para suxraxethe <noise> pero xuchrena nge jina nane eneki thithe thixin ngechenthe thixin na pero xuxena thuina thuthuexi nthuthea nge nthia thuthe cho thuthua xin. <noise>